हांव म्हणतात बेस्ट किट घाव जालो की हलद लयतलो जिथून घावे बघणाच पेखटा आणि जाता। जावल्यार बर्फ पण लावपाक जाता आणि पट्टी लायन घाव पेखेतालो जो पोईली डेटॉल लायन साफ करचो।